شوف جبل لا تشتري سيارة أو دراجة مستعملة أكيد لازم تتأكل تتأكد من الهيكل الخارجي أول شي تشوف إذا في خدوش أو صدأ أو تلف، طبعًا المحرك تسمع صوته وهو شغال الإطارات تتاكد إن هي سليمة وما فيها تسريب هوا وكمان الداخلية تشوف التابلوه والمقاعد والفرش إنهم نظاف وما فيهم اي مشكلة، والأوراق تتوك تتأكد من أوراق السيارة والدج الدراجة إنها سليمة.